كمية الماء اللي نشربها يومياً ما تتجاوزش إطرة أسبوعين ما تتجاوزش سبع إطرات الحقيقة ننسى أني نشرب الماء مش يسر ونشربها خاصة في الشتاء في الصيف ما ممكن نوصل ونشرب في النهار زوز إطرات أما في الشتاء ما نتصورش أني نفوت نفوت إطرة إلا إذا كان زادة نكون مريضة وهيك جي الفترة هذيكة بتاع نشرب زاد.